Jö ráá’ i ‘ñáá’na re fáá’ra la kú ‘lüü i, <noise> ‘lüü i kí xiro e e <hesitation> e ri kú’n jná i ró’ kié’ e re jüná bá ‘néé’. Jö ‘ñáá’ na b’a <noise> jná la kú mi xin ‘lüü i. <noise>